Iyo ntaka kɨtɨ ja ka saa mati takati chi ka nu ntuku taka mi'i te ka kascontú kaskontú taka mi'i te yuka lulú ka saa taka, sa'ava tu yáyuva ki kivikoy chi ka sa'a ñukun taka ja yuan bueno kata'avi maa saa kuachi te yuan mamaá ntaki tiun ka sa'ati takaati ko chi masu ntenu ma su in saa chi maá ntakitiun maa ntaka sa'aka sa'ati takati yuan kua ka jiniga.